रंगु नौ ची लाल रंग नीला रंग अर पीला रंग हरयु रंग काला रंग सफ़ीद रंग गुलाबी रंग अर नारंगी रंग।